Gyíŧe njali ma binriiji bembe, hamma binhúrre, binsiimi hamma binsiimi gsaanti wolla, holla nriiji góbo, holla nriiji góbo anwéligiti holla hambe bingiti siimdi mo. Ganti gbii ma bà bigaadu, binriiji, ndiisti angíti ngi wii woma, ansoogi gbii ma, binsiimdi a giriijim bàa gembe.